Kuunga ɓe heɓi hokkita kanko ndiyanji laawol ɗiɗi nafaama. Wolves nafoore o yeddi jaandol ɗe, haɓere no suufere nefaama, ha saareje rewele e nder.